Opaete tembiu reta ouko yande mbori, ikavi vaera yandearakua, erei jokua yaikatutavi yakaru, jare yaikatu tavi mbae tembiuko yauva, orereta rouko ivira ia yepeei jare tembiu ikavigue, jaerami ipuere